me meɗai marugo fatiru koh rawaɗu daga ko mi ummi har waddugo jutta amma yago yeso mi yiɗan mi mara fatiru mi maunina